Për të kujdesur për një prerje ose një grahje të vogël, fillo duke larë mirë plagën me ujë dhe sapun për të hequr pluhurin dhe bakteret. Pasi ta kesh pastruar zonën, thaje me kujdes me një leckë të pastër dhe apliko një pomadë antibiotike për të parandaluar infeksionet. Në fund, mbuloje prerjen me një plastur ose një garzë sterile për ta mbrojtur gjatë shërimit.